Bo ndye ma snu benka yi mikpe, hari nini wo lo ḃami snu mi de wyego ḃwa ge nyna, gbmari mi da ḃewu, mi da, ḃe ndye wa wu mi, mi lo yi ḃenkye ge yna, mi zhi mi lo fa dewoyi mi ga ku wo nyi ḃwa, wo ga daya gni. ḃe yna wo gna he zho, wo ye mi wogna ayedo he zho, mi ga gna b aba mi zho, wo ga duya eba ga mwakpe hedye ma ḃu la se, mi bi ḃu, baba ha mi ya, baba ha duya, mida hamiya, ha duya keke mi eyna ga wna mi, wo ga da kpe gni, lo ge lo ge logelo, dodo fe de wo ga mi dye mi lo tonuwn zhi ge mi ga la gula duya eznago dye ma de dna dye hna lom, wo ga gna dye a, a dye he dula hni ya dudu nu dye nuwn ba hnina, mi gala ma nuwna to mi ga ze kni dye ha duya dudun, dye dashi dye ha la he de lo ge muhni. Ga da ze mi bu, mi gal ti ḃu ga de edna hna lo ge, ga nuwna dye to zhige wo ga wu mi dye mi lo de ḃwa to wom. A zhi ḃa de zhi, mida wow u mi ḃe, miga lo fa dewoyi, dna e ḃenkye tso hna lo, wo ga lo, wa tsi fa, won a to, gbmari, gnaba, gnacha, gnanyi, gnatnu, tnawuwin, tnaba, tnanyi, ynawo, he zhi ḃa efa wori ba hni na la ka nyi la kanyi lanu khikhi i hae ga zhi he la jepo sni, wye sag a ḃwa kpe zhi ḃoo ken a, dye ha jepo sni, mi ga bwa snulo, ke ma jepo hna sni ke mi go eḃbuti ge, wo gna snu mi gni he yan, tugni lo gnu ḃo hni shandye hna, mi bwa ku ewo lo mi lo fa de wo yi mi snu aḃondye hna, to wa zhi ḃa tsu ba rig a bmi mi snu ndye mi da tsu gna ḃo hna gab mi snu, bena ḃoḃo mi ga snu yna mi myi mi snu de kalayi, bena wa mi ta. A ḃodye hni ma za ḃe mu moh lo nyize nyize, ma za ḃa mu bena a bmi snu hari nini. Tugnilo mi dyi ynadyi mi gnu mi kpeda yna ma da nyidi ari wo chi de mi, ga wo mi yna wori nu ḃini mi gnu hari nini mi myi mi snu ḃo gidigba tna ḃwato. Shna nini ndye hiri mi gbmi e ḃo dozhi snub a, mi de shni i snu ḃe dozhi, muhni mi la ga nyi ḃe dozhi de chi wo kami, mi galo de snu yna, a o zhi kiri nini gbo-gbo gna ynacha ndye miga snu yna tugni lo ndye mi da ḃa wo mi lon, mi ga gna kai ma de, de de hni snu e ḃa mi do, tso wa wu mi muhni aḃo mido, tso wa wu mi muhni aḃo hna ma zaḃa mum; wo ḃa zhi wo deyi dodo wo da wo gna mi bi dye ḃoḃo pa ku ebwa to wogna le le ndye ewye edye wye wo ga gna mi ga chi ḃe mi snu smo, ebwa ga gna dye yi snu, eḃwa ga gna dye mi gas nu, pyi ta ga gna dye to la gag ye yi lo, hedye ewye hna, wo lo ge zni, ewye ga ḃwa lo, eḃwa wo snu, ka kpe wo snu, eḃwa wo snu, ka kpa wo snu. Ka mi he kpe ḃodye dna yna ndye ha wop o. Tugnilo wo ga gna dye ḃayeko snu wo la ḃe gi ewye dye hna lo de eḃe gwye kom dye mi snu aḃo hna ḃe.